So laawol internet maada foodaata non no haani, no ngatta sai mabba wayayel ko komfiyutaayel maada nden mema wayaaji maada ngam mo'ina so un wonnake.